Ipu kese mani agbo-o agye kesu gogogo olamu ni ya shomotu koga ikyikyo ni, iya ya yimuko go jeruselem omepa oza ni yu ya ko go jeruselemn ni, inaga ga mo moza kigbashi kpoko gogogo na wo bane ya shibita ebeni na ga ma iyihi, na ga yapo kpaha, nawaza ki gwu kpokpo <hesitation> ekyelo wuki iwa kamo <hesitation> awase ni gagye ko jeruselem ni, ami ma ga oza ni ga ma ni yoma, iga ma meri ko jesu, iga mo-o-o ebe ni o-op. Ibirahi ya yimu ko yo yi pa ni, iga moza gogogogo, wo-o-op onya ko bot ni piyamwu ni, kpu gogo-gogo, oya yipu koza ni yipa kotu hi ni, ishayi igulo ko migwoye. Iya bowiso na dami oshu, na gebu, a gameni mako he-n. Imo mani mani inus mani, ikuma ya shotunahe kpanu ogaga mi lga ni lamu oni winarigwa hi miya ta kyunono i-e- atu, eno etu, eno, otuuso na yu na gye ko jeruselem, na ga moza kigba shi, ohotighashi i o-yasu ya ebe ni ome oshibita ni. Omepahi ogye kusu ni ya yimu ko ga, iya yimu ko go okpagye kidiya, kpagaye kidiya, oza ni ya yimu ko ga gani woji, iya yimu kaga gafo-o-o biyo ni ka ivyikyo kamo iwosheho, iya sheho, owe keho shoshi ha kebe ni, goga kpaka ha ebe mani iya yimu ko gafo ideni oyo ya nawa ba yame aba-a sheho ha, aba ya moji, kweshi na ba miho be awoza maba ya gogo gogo kabo ome ba sheho. Ya woza shishiri iya yiru koga kama, naga gafa ye, foza ni inyo ni oza na baya ozakipishi bigese biwi pu, bigesu biwipu na ba pikuciri gogo-gogo kwowe keshi, kwowe ka woza shishini, kwowe ka woza ni shishin, eshina ba yame ba ngmase shoes ni maki ga gaya shimi, ami ma naki gbogyogye ni dede, oya shamitu, aya shomotu, iwa mamo namo he amima gubeni ga gafoza ma, oza ni ga gafo mi yuma iki biwa wamayene, ana ki sake kima, aki bagbikweyi bagyi kiba gyo ogohobo kokpagye mani, kyiyawa meneshi, oweko koza ni ya bi go agye kidiya ni oma, itikpi ko lamu eni, iki yayaimu koki gagye koochayina, ochayina ni oji ya biyo gehe ni, oza ni ya biyo gebeni igyo ya dotama, oza ni abaya ifu kese mani igyeni, awese ni bohobo ni wa, wala, aba yoza gogo-gogo-gogo <noise> tikpi koza gogo-gogo ana bayani. Koza kobo kojoji, kojoji maba ya ni, iya yimu ko ga, oza ni ya biyo gaba ni ma ke saka kigu, naki sake miki ga gafoza kaboni ifoza kaboni neneshi namima a nawafe ni ikiyawa kpagye ka mama, nakiwa kwa kaka hi amo amani yana, omani yona biyo ni aha bebe bamo woza kigbashi, aba yoza kigbashi ebe ni oni, awa ni ki kebeni naki kamo anu mani yamoji yomani, anu mani yamoji yomani, anu moni yamoji yoma, oya woza ni iya sohtunehe sosai, iya shotunehe sosai. ikweyi koni iga gafoje bialo kpagye kaha mani, atuwehe ya gbeji agye, atuwehehi ya gbomeyilo. Itikpi kolamu oni, ifozani ayene okpagye mani ma aba shotunehe kpami aba mwanyi kpami lo gboshimi ese mani ya kweyi. Itikpi ko lamu oni, oza ni ya biyu ga gye ko chayina ni oma. Itikpi ko lamu oni, iya yimu ko ki gagye ko london, olondon ma ni oza ni ya biyu yaga ni, awo kpanobi ni pi bagye kama mani awawo kpanowa, oza na ba ekyeni nye, kanasara aba ka nye aba gbogbo vebe hala, anasara ka ha ya lema biyo atsaha loi anasara ka ya lema biya kaho lemoji biyo ni awa ba ka bayo ma, bato gama to gama aha mani ba tomani lo, iya yimuko gye oni shi na ki sake na ga gafo, nagafo, ana fo biyo ni aba ya ni omani aba kama, omani aba kama, oma ni aba kama, omani aba kama, ikiya gwanasara miyafo ni iye, na ki nato tiriri biyo ni awa ba nata ni. Itikpi kolamu oni iya yimu ko ki gye ko-o- france, oya shoshi shini afose oye kpo kpoduki lo, oashe shi shini afose oye kpokpo kilo, iki ya gebe ni na ga gafose ha nafose ha, biyo no aba faha inokpa ebe mani, alaha no sosa, alaha no ipu kishi nwashika, shi na afasease oni. Ome shafo oya dal owe, aba pigi ye, pigiso, pigiye pigiso iya yimu kofose ni, shi ni iwa na kiwa yipu kawase nibafase ni, anagye, anagye, anagye, owe kipishi yoya, ase ba vebe bawa, akose oni aba folo, ase nibaga fole gbayayi, owuso na tahaho.